באלניסבה לתלאת דסוואע כיתה אבל לא קסמתה ואללה לא תפרג’ת האד פילם ענדי וחד שעה ונס תפרג’ פיהא פילם ענדי כיטאב נקדר נקרא פיהו שוייה, נתפרג’ פ שי פודקאסט נקדר נתעלם שי חאגה חדיה מן אלאינטרנט מא קטלרב מן שי אנאס טרונקיל נג’יב מעהם להדרה נתסל נתסלאו אונסומבל.